Sovutgich oziq-ovqat mahsulotlarini uzoqroq muddat saqlash uchun mo'ljallangan qurilma bo‘lib, u ichidagi havoni sovitib turadi. Sovutgichning ichida kompressor mavjud bo‘lib, maxsus sovutish suyuqligini siqib chiqaradi.